Ajayave iro tetagoti apou aikua ayave kia kiraitapa kiraitapa sepuereta ayapo se irura, ikaviko <noise> aja jare ayemongeta. ieru vae aikuaabaeva ndie, erei jaeko aikatuta aiparavo esa añave añaverupi oimemako ñaneirureta o ñaneretarareta mbaetima jeko ikavivae jaeramo jokua rupi yayeandutaviko ñanekirei yave ñañemoiru iru vae ndie